इसी की जे हमें लंबे समय तक घुमले जे हमें लंबी यात्रा पांडे जले। जे हमे एक हफ़्ते के सफ़र मुझे जले लम्बे। टी हमुक दुई दस उबेक लगदे या एक दस आराम क्रदे।